ཐེན་ས་གི་དྷེ་ན་ཀེཀ་དྲི་ཆུ་ལོ་ནམཔོ། མནདོ་བོ་ཀཔོ་ཡེ་ཀེན་བཡ། དེ་ཀེཀ་དྲི་ཆུ་དི་ནགཆ་གི་ཆེསིང་གི་ཡ། ཟོཆུཏོ་ཨིན་དེ་ལེ་སིནད་གི་ཡ་ཟོཆུ་ཏོ་ཨིན། ཟན་དེ་ལེ་ལགོ་ཀེཀ་དྲི་ཆུ་ཀན་ཀན་ཐེནདོ། སུ་བ་ཆེ་ན་དི་བལཀ་ཕོ་རེསཏ་པི་་ལབཀུན་ཐེནདོ་ཨིན། རེད་བའེལབེཏ་ལབཀུན་དྲི་ཆུ་ཐེནདོ་ཨིན། དེ་ལེ་ཀྲོ་ཀོ་ལ་བ་ལབཀུན་དྲི་ཆུ་ལ་སོག་པོ། དྲི་ཆུ་དི་ཐོབ་ཏོ་ཨིན། དེ་ཀེཀ་ན་ཐམ་ཆ་ལེ་ཟེཀ་ཆུ་དི་ནག་ཆི་གི། སིནད་གི་ཀེཀ་དྲི་ཆུ་དི་ལབ་ཏེ་ཟིགར་་ཐང། སིམ་པོ་ཐེན་ཏོ་ཨིནས།